Da misaotry anao rô, da sy lalako inaky e naniko teto la sy nisy anao o, e raha naninao igny nagnampy zakabe ana, da misaotry Ragnandria, Andriamanitra ro e Zagnahary ro hanampy anao ame raha aninao, da lonoky ho sara aby daoly ro, da misaotry e.